पौधन में न ते दीमक होला और न ते तांत्रिक तंत्र होला जौन दिमागिले दर्द के अनुभूति के पहुँचावेला। इही नाते पौधन के दर्द के अनुभूति नहीं होला। पौधन के कइ लक्षण मनइन और जानवरन से मिले ला जैसे भोजन पकावल, सास लिहल, आदि लेकिन पौधन के मनइन लेखा दर्द ते बिलकुल नहीं होला।